Ny legioma dreky é erinandro fô farafoelagny izy ajanogno antrano izy mbola tsy oagnigny fa izy kôfa moatra zagny lasa malemilemy malazolazo avaké ratsy tsirony lasa afaka fa na ana mamofy lasa nakagny tegnagny igny.